Üts päiv löüdse üts nuur sääne prints üte kompassi ja väega kavva aigu es saaq tä arvo, kohe tuu kompass näütäs. A üts päiv löüdse tä varandusõ ja sai õkva arvo.